أفضل نصيحة سمعتها, كانت <hesitation> لا تخلي خوفك يوجفك عن تجربة شي جديد, طبقتها بحياتي, <hesitation> يوم بديت أتعلم شي جديد <hesitation> هواية, تمام؟ <hesitation> مستحيل كنت أفكر إني أطبقها جبل كدا يعني, <hesitation> يعني كل مرة أحاول أذكر نفسي إن التجربة خير من الندم.